بالنسبة ليا لما باجي أسافر ببدأ أطبق ال ـ الملابس جيدا الهدوم لازم تطبقها كويس لازم أي حاجة لو عندك أزاز فا أنت لازم تحط الإزاز جوا الملابس بحيث إنك تحافظ عليه أقصى إستفادة حاول على اد ما تقدر إنك تخلي الملابس اللي مش مهم تكون مكويه تحت وتبدأ تحط عليها الحاجات إذا كان عندك أكل أو شرب وبعدين تبدأ تغطيهم من فوق بملابس برضه بس في الأغلب بتكون الملابس اللي فوق مكويه وحاول إنك توسع يعني تقفل السوسته وبعدين تبدأ تدخل الحاجات وتقفل أكتر وتدخل حاجات وتقفل وهكذا.